بلجیم د غربي اروپا هیواد دی. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د اروپا د اتحادیې مرکز هم موقعیت لري. د بلجیم هیواد خلک په هالندي او فرانسوي ژبو خبرې کوي. له شپږ کلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې په بلجیم کې زده کړې اجباري دي. جادويي هنرونه د بلجیم هیواد له مشهور نندارو څخه شمیرل کیګي.